nebedaay <hesitation> mentelaato li ñoo wax garabu mentalaato yépp xam naa ko waaw yooyu de moom laa, moom la xel bi daj mu toppalante; pàppakayaa, orãs, maango, màndarin, mentalaato, nebedaay waaw yooyu, guyaab waaw kaasiyaa.